حيواني المفظل هو القط قطوس نحب القطاطس على خاطرها <hesitation> مخلوقات، يعني راكحة ومستقلة معناها عندها شخصية خاصة بها هاكا تحسها راكحة وسمحة وحنينة وسيرته نظيفة تحب تكون مع الناس، أما هي تحب المساحة الشخصية وكيما نقولو القطاطس زادة يعتبروا أصحاب مخلصين وتعطي هيكا جو في الدار.